Jodugo shiru ha nder volde do holla volde mai do nasta bandu ma. to goddo de'iti do nana volde do holla volde mai odo fama dum o lorni hakkilo dow ko a volwata on.